वाशिंग एक कपडा धूणा मसीन चा। जू अपण आप कपडो थे धुवे दींदी। मसीन मा पानी डिटर्जेंट और गर्मी कू उपयोग कैरी यह कपडो थे धूधी चा।